. Ndi eyin ito, ndi eyin efiki efik. Efik enyene nte mmo esinede ọfọñ mmo Mmo esine ọfọñ mmo ekiene ite ubine mkpo mmo edide ke usen ke usen, ke mmini ke mmini. Ndin eke nsimade ndisine ke ini ndo ma ke ini enamde mkpo isọñ me ebiade ekpe ma mkpo isọñ mbin eken edi ndituak usube, ntuak usube oro nsine akamba afia ọfọñ mmi mma mman usube mmi ntebe e nsana nyak. Ami nsaña nain nwọñọde ndibed nkan enu nkama, ndibede esan mmi ndin usube oro uka ukedep e ma mbin emi esisañade ayam, ofo emen ekebuñ e iba obọñe mmo atad e. <hesitation> oto e atad ekpoñ awon fin esukhore, ọfọñ eko udedep uma me atiaaaaa, nte ọnyuñ anade nte ofo esine, ofo emen ekekim mmo ekem ama esin unek mi, ofo emen ọkpọñ- mkpọñ mfo esin abupe etebe etebe esim isọñ emen esan mfo akama. Akpan mkpo emi nsimade ndisine edi oro.